ஆப்பிரிக்கா. வேர்க்கடலை சூப் ஒரு மேற்கு ஆபிரிக்க பிரதான, பெரும்பாலும் தரையில் வேர்க்கடலை, காய்கறிகள் மற்றும் இறைச்சியுடன் தயாரிக்கப்படுகிறது. மாஃபே ஒரு செனகல் மற்றும் மேற்கு ஆபிரிக்க வேர்க்கடலை குண்டு, பெரும்பாலும் இறைச்சி, காய்கறிகள் மற்றும் வேர்க்கடலை சாஸுடன் தயாரிக்கப்படுகிறது.